Demak, mikroelektr pechlar qanday ishlashiga keladigan bo'lsak, mikroto'lqinli pech ichidagi ozuqaviy materiallarga zarar yetkazmasdan yuqori chastotali elektro-magnit to'lqinlari ishlab chiqarishga xizmat qiluvchi qurilma bo'ladi, ya'ni magnitron deb ataladi. Magnitron mikroto'lqinlar ishlab chiqaradi va u bu to'lqinlarni pech ichida tarqatadi. Mikro to'lqinlar oziq-ovqat ichiga kirganda, ularni ichidagi suv, yog' va boshqa moddalar molekulari juda tez harakatga, vibratsiyaga kirishadi. Bu vibratsiya oziq-ovqat ichidagi issiqlik hosil qiladi, <hesitation> natijada oziq-ovqat qiziydi.